Tsitrusõliseq ommaq üteq väega hää viljaq. Eriti hääq ommaq näütüses mandariiniq ja apõlsiniq. Ja muidoki pomelo om ka hää. Naaq ommaq vist mu lemmikuq, a ilma tsitronildaq olnuq elo peris kurb.